یو سپی باید د ورځې له درییو نه تر څلور ساعتو(خبره واضح نده) پورې حد اقل ورزش وکړي، البته د سس پي روغتیا تنا ورزش پورې نه بلکې ته په ښو خوړلو پورې او ده همدارنګه ا ا تر ښه تربیې پورې یې اړه ا لري. ام هغه و سپيان څې واړه دي، کیدای شي کم ورزش او کوم څې غټان، غټ او پیاوړي کیدای سي زیات ورزش ته ضرورت ولري.